Allor, <hesitation> sicuramente nuje napulitan simm fortunat no? Pecchè tenimm tanta piatt, ceh c' putimm proprio arrecreà cu qualsiasi cosa ca tenimm, innanzitutto sicuramente proprio in primis, in cima di tutto ci starà la pizza ovviament, ceh, a pizza è la cosa più famosa al mondo, rigorosamente margherita e possibilmente con mozzarella di bufala ovviamente. <hesitation> E poi putimm partì da un'altra cosa che proprio p' me è 'o top dò top, che è 'o cuopp e frittur 'e pesc, ceh, m' faciss murì si mo purtass tutt 'e sere, ovviamente. <hesitation> N'ata cosa ca m' fa impazzì proprj, song 'e spaghett cu 'e vongol. Soprattutto se so fatt buon cu l'aglio, l'uogl, 'o prezzemolo, ca s' fa chella bella cremina <hesitation> ca poi aropp c' fai pur 'na bella scarpetta cu 'o pane e t'arrecrei. Pò n'ata cosa ca proprio m' facess, m' impazzì proprio è sicurament 'a parmigian 'e mulignan. Imbattibile in ogni cosa. <hesitation> E non lo so, pò vabbuò ci stann 'e gnocc alla sorrentina, belli chin chin 'e muzzarell, ca fil ogni boccon. 'A muzzarell ca fil fin in ciel. <hesitation> E poi che ne sacc, 'e polpette al sugo, 'e polpette fritt, c' stann tanti cos, ceh tenimm 'na vastità che p' me è impossibile scegliere. <hesitation> E non lo so, poi che ne sacc, m' piac assaje assaje come dolc 'a pastiera, 'a pastiera è proprio 'a preferita mia, o <hesitation> che ne sacc, 'na bella frolla, 'a frolla pur m' fa impazzì proprio. E 'a vastità è assaje, le scelte sono difficili, però chiù 'o meno i piatti, la roba ca pre- preferisco io song chisticcà.